Misy telo samy hafa tany efa nipetrahako, <hesitation> tam'le raiky voalohany za nanomboko za vao teraka juska za sivy taogno avy eo amin-jay nifindra zahay tam'le faharoa <hesitation> naharitra teo am'sivy taogno teo koa nipetrahako ta de avy eo koa nifindra am'izaigny amin'ny tany ipetrahako am'zao zany maharitraritra herintaogna i- regny zany nipetrahako tam'tanàgna aty am'zao.